Matetika andro aligny za mandry adigny enigna ake na adigny dimy satria za mandry aminy sivy aly na amin'ny folo karagniny de tsy maintsy mifoha amin'efatra na amin'efatra sasany indraindray za adigny efatra mandry, mandry amin'ny iraikambifôlo aligny mifôha amin'telo mandraigny ˂hesitation˃ fô ny lera tokony normaly handriagn'olo tôkony adigny valo araka ny recommandation na dokotera